<hesitation> Dimy zao ai karazagna biby e f'avy <hesitation> nisy tamina ai, de <hesitation> akôho zao ai telo ai de gisa ai aroa de a drakidraky aroa de a posy araiky de kivà o aroa.